Së la buta cun la salsa 'd tumatiche al e sarà a së pö cunservé anche ün ani, s'al e üverta a s'cunserva düi u trei di ënt ël frigorifero